Nyowe nimba ninyenda kuba nka mwana habwokuba, Omwana nuwe muntu akusobora kukora bulikimu kyona habwire bwakwe bwakugondezamu. Omwana nuuwe muntu asobora kugamaba kusaramu ngu hati hati leka nsibe ntajwaire, nasiibaatajwaire kiro kyona. Omwana nakora bulikiimu kyona kyakwenda nazaana mu'bitaaka, tebakumuteera, nebaramutera, bongera bamuhimba bamuchureeza. Omwana nebamuha buli kamu koona kebakuba baguziire Muka nka aho, omwana na ba nke ekyo kubandilizaho, Omwana nuuwe nuwe nafuuna <laughs> bulikimu kyoona kubanza nka omwana kuba nuwe omwana, nebamutwara nka omwana. Hati nyoowe nkwenda kuba omwana habwokuba bulikiimu kyona nekibandiza halinyoowe omwana. <noise>